Nkyɛ nkorɔfo enum a menye hɔn bɔkɔ "Mars" do no, me maame a ɔwoo m'. Ɔno a ɔwo m' na nokwar munntum nngya n' beebiara. Sɛ mirifi asaase yi do a ɔwɔ dɛ menye no kɔ <noise> na beebi a ɔwɔ no n'enyi rifir no hwɛ bi nyi a maa metum ahwɛ m'adze. Medze mo nuapanyin a medzi n'ekyir no so bɔkɔ osiandɛ ɔyɛ obi a ɔno na odzi hɛn enyim na biibiara mu no yɛdan na afotu biara a ɔsɛ biara a ɔde ma m'. Mɛsan nye m'ekyirba akɔ osiandɛ menye no ka papaapa. Ɔyɛ obi a obu adze so ntsi menye no bɔkɔ. Mɛsan nye mo nua banyin Emma so akɔ. Ɔno nye banyin a ɔwɔ hɛn mu, <hesitation> biibia nyi a n'enyi so yɛ dzen ntsi yehyia biibi fofor a ɔbɔboa hɛn ma yɛako. Na banyin a menye no tse so menye no bɔkɔ ɔno nye banyin a menye no robɔ bra mma daakye menye no ahwɛ hɛn mbofra ntsi megye di dɛ menye dɛm nkorɔfo yi kɔ a yebotum ayɛ ebusua kor na wɔaboa.